Ohatra ny kizitina ianao izany androany an, ao tsara ve? Ary mba nanao ahoana marina ilay adinareo mivady iny e? Efa mba niravina ihany ve nareo? Aza adinoina fa <hesitation> izaho eto foana hiaino izay sorisorinao, tsy maninona na tantarainao amiko daholo ary ny olana misy any aminareo. Hiezaka hanampy anao foana aho, satria <hesitation> ianao tena mamiko tokoa.